<noise> mak mak nlëts mak, lëꞌkga nlëts mginn, mak or bekwaꞌn c̲h̲on ruid lëꞌ siala makga xdux lo minn o mginn x̱iꞌk siama gax lo mginn lëꞌ xiasla mginnga sia. Mzinna or yu lën yu xieꞌnna mzin or lëꞌma sia lëꞌ <noise> xiungëꞌtsla mzinga. <noise>